Preferisu ël café perché a m'agiüta a ste dezvìà, ma l'üvern cuandi a fa freit a m'pias anche beivi ël te a sinc ure e mangé dë biscutin për fe marenda, alura ël café la matin e aprè dizné e ël te e marenda